يعني أعتقد إن هما ممكن يجولوا عليا هادية وكمان <hesitation> أحب أكتشف أشياء جديدة وأوسع مداركي، ممكن كمان يجولون إني أحب أتحدث بمواظيع مختلفة وإني أسمعلهم، كمان ممكن يجولون إني أحب أساعد الناس اللي يحتاجون المساعدة، وأحب أفكر خارج الصندوق وكمان أشوف حلول مبتكرة للمشاكل.